Una máquina de cosel ajunta telas por mé de hilu. Deque la prendis i achuchas el peal, una abuja se muevi parriba i pabaxu, passandu el hilu por mé dela tela i hiziendu puntás pa cosel las pieças ajuntás. Assina dichu pahi mu enreosu peru es que es más compricau d'esprical que de miral. Alogu las máquinas moernas pos ya te hazin costuras que te queas clissau peru es otra estoria.